Dë lingue a n'ie tante, a ie l'ingleis, ël france ël franses, l'italian, lë spagnöl <hesitation> e pöi a i n'a ie tante d'autre però mi sai pa përché l'ai mai mai stüdià le lingue straniere cuindi sai sai pa elenchene d'autre